ער האט זייער שטארק געוואלט אויסגעפינען וואס ס'מיינט, פארוואס יענע שטערן בלעימט <hesitation> אזוי, און ער האט ארויפגעפארן אין ספעיס, און ער האט אנגעקומען צו יענע שטערן און ער האט געזעהן אז ס'וואוינען א באנטש מיני מענטשן וואוינען אויף די שטערן, און ס'איז דא דארט נאך מענטשן